Ñy fomba fanivaña ñy rano maloto: -Ampandevezy ran'oñy, lafa i ro <shushes> baka nandevy, ajotso an-tany eo, -Atao ambany, engà hikatoky ambany añy loto reñy, -Aily añaty kôpy amizay anovy pasoara; -Afaky anovin-teña aminy ñy masiny fitantavaña <shushes> rano ko'ey laha teña ro mana ñy fahafaha aminy ñy masiny.